Mahandro an-tragno tietieko <noise> tsy tô zegny mihinagna anaty restaurant satria zah an-tragno mahay <hesitation> le tiako agnagnaovagna azy amin'gny sakafo le andeha karakaraiky ,avy eo zah mahay dôzazy tiako <hesitation> tiako atao aminah episy atao aminah tsirogny le mety aminah.